जुस एभी कुंजेई फळ फुरुत की इसमोडी भी भानी सबसे आगे तो हम बेर मशीन चाही होनी तेतके बाद केले के रस गढ दे तेतके बाद शेब का गढ दे। तेतके बाद संत्रे का रस गढ दे। और तेनुक आपस मंझ निलायी कोरी तभ भाजो तेसकी इसमूदी।